ثقافة الصين غنية وعريقة وتعود لآلاف السنين، فلديهم من التاريخ و الفلسفة تاريخًا طويلًا وأيضًا اللغة صينية خاصة اللغة المندرينية واحدة من أكثر اللغات تحدثًا في العالم، ولديهم <hesitation> العديد من الفنون والاحتفالات والمهرجانات وطبخهم، فالصين ت <hesitation> لديها (اا) أنواع أطباق شهيرة ولديهم الطب التقليدي.